Jadi bua-buangang mi anunna intu anunna biasa, paralloa na biasana intu punna paralloi susah kalia intu pole anuae bangsa mae ere <hesitation> anganui pole ta'lalo hambang kaliami pole, na biasana injo punna parallo i susah kalia lamung-lamung a, iya injo sessana tau a, na bangsa mae tu pahulua, sessana kodong anre tokpa ere, biasa mate ngase pole lamung-lamungna mo, iya injo sessana punna tu pahulu a, jari iya mi intu biasa punna parallo i, nu tassadia mentok pa erea, iya to isse injo punna pahosi i, <hesitation> tu anua to isse injo biasa <hesitation> punna tappa sarring i pahosia injo mae, longsor mi nu longsor a nu biasana injo punna pahosi i biasa, tassihulang biasa, sihulang iya jinjo punna parallo iya biasa ta ruang bulan kapang iya ta ruang bulan mo ganna, <hesitation> biasana injo punna pahosi iya biasa bulang-bulang sampulong rua sa'genna biasa bulan se're, na iya minjo punna ni pahosi i, punna pahosi i biasa, iyami inni lamung-lamungna to isse tau a iyya biasa e anre nanjari. Banjir mi pole mo, kala'biang to miisse-kala'biang ere to isse iya, ka biasai anre na anjari lamung-lamunga, susah to'mi pole gio tau a, injo anunna punna parallo na pahosi, iya to ji injo punna kunni mae iya, parallo ji na pahosi, iya injo punna parallo, biasana tattallung bulang iya <hesitation> biasana bulang-bulang, bulan lima sa'genna biasa bulang-bulang tujuh, ka biasa tergantung to ji biasa iya sih, biasa rie nu tappatang bulang, iya ji inni biasaya pahosia iya, biasa ta ruang bulang i bulang-bulang sampulo rua, bulan se're, mingka biasa labbu-labbu to isse biasa tallung bulang.